प्रगति शब्द के अर्थ हावय बढ़ना तरक्की करना या प्रगति करना। प्रगति एक अइसे शब्द हावय जेकर उपयोग कोनो व्यक्ति समूह। या चीज के वृद्धि या बेहतरी के वर्णन करे के खातिर करे जाथे। उदाहरण भारत ने अग्नि मिसाइल की परिक्षा सफलतापूर्वक पास की है। निस्संदेह यह भारत के लिये बहुत प्रगतिशील सफलता है।